ɓiɓɓe leydi Aljeriya, ɓe rannti tar ɓe ngiɗi dina ɓe julɓe, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe, ɓe njoɗe nder marle, ɓe nannda e Moroko.